<hesitation> Ny fikafika amin'ny fagnanaovana tonotonon-kena mety mahatsara azy, asa ohatra hoe afangaro tongolo gasy, ohatra hoe afangaro sakay tany, asa ohatra hoe: atao poivre, asa ohatra hoe: atao soja, zay arakaraka ny izay safidiny zany.